Maike mikina sai li mi uwe'u ho u'ane sae sa mo akuse u'ane liki u'ane hudi u'ane setu pai sepue de ma'ane ane pehi nuit tetude na akuse u'ane u'ane u'ane ho u'hapa hoho'e i na u ajare u uwanae te sis e mehane me'ane ho akuse me'ane hede'e me'ane setu me'ane liki me'ane kaitela me'ane hudi pai sepuye di ma oran tatua si hono uweka na akuse ma'ane sepue i ma a a akusi ma'ane ane ki ma'u se ma'ane hala helalai kemo pai halake mo'o mahale moa makupane samu'un na mapale halake akuse ma ane ma ane anea tradisionale di ma'ane likiki ma'ane setuke ma'ane hudi duwe ma yahane moa akuse heke'e na ediu ehono ma sehate moa ma ida ema hapiase kemo me ma sehate tetu ka ma ta'i helala'e masike matai helala'e ke me madane ne'ede eringhane mo moa